Beta tyenmen bouana' temena' yekmen mawue komen xid thib yekmen, naba ngolo mne blomen mxidaza ze nawue temen bouna' nakumena' za'.